עסן מאכט א גרויסע חילוק אין דער געזונט, <hesitation> ווי מער געזונטערער עסן אלץ מער געזונט איז די קערפער, ווי ווייניגער געזונט אלץ מער <hesitation> ווי ווייניגער געזונט מ'עסט אלץ מער איז מען אויסגעשטעלט צו זיין נישט געזונט, <hesitation> איך ווייס אז ס'איז זייער נישט גוט פאר מיך צו עסן צוקער און איך פראביר עס נישט צו עסן.